To ana shan sutu yana bara ki hara, mi yaɗe kwa kisthirwa yana bara ko ki gugati karinna, ko ki kicinmta, shanga suɗe ko kutakinna ki tsarimta. Ki namti shanga suyere natu kamata ki namta ki namtini. Kamya ana yaɗe na bara gwa kindzi su mpdakuiuwa pani. Yana bara ki mnamta zukuu so hil gapani. So shan sakati nagantani yaɗe ndzi ka dametusiwa. Iya kullum mi ndzi yabara ki wuta ka shambar ferara yaɗe ndzi ka dini laka kwa sudawa. Ko maɗana pani miyan ndzi yabara ko ki khdinta tada karinda ki gugata lada. Mi yadekwa hara kwamiwa. Kamya ana yana bara kullum mi ndzi yabar ku wuti sulala a tuya kawa harari natu a thdjarra. Sungini mi ikharani na mbdakhilaka a thdgarra oa shanga sutu yakwa barari so mi ndzi gapani sakalaka miyadeka sutu ya harawa tun ya khla tv yakwa wul, sakalaka ya khla tv ki wula film, sakalaka ya ndzin ndzi ki dinga pussu imi ala fuyere ko mtakayereuna ki pour lada sussum, ki tsa rimta mbwaɗa ki khula mbwaɗani ki jannanamta ko khirani laka yafamtari lah kanjank panta kan. Kan nanamtude yade wuti sulaka na ajinja koy mbwa yarɗanwa. Sakalaka tsuwa shanga mda ta takh mwantu ti ya mwa ki wul hini yamwari ko tuwulyere, ga mmsji naɗa chichivapani. To ana apani ti yana hara yadena bara gwa kin ndzi yaɗekwa hara komiwa kin ndze tavidugu tsu kida wuti vilaka yakwa hara sutu yawuti mdakur asi mda. Ko ki namta sunati a thzdjarra nangaba. An sutiyana hara, yadena bara gwa ki ndze panwa yana bara de ki wuti sulaka daya, pal suda pal sudu zuwa makr. Nati ei kha hirna atsokti ndze ka anta ni akhma, amma har miya tsokti ndzei yaɗa tsokti kuri sulaka nati ada thzdgarrawa anfani ki harani adawa. Antu mighu wulti in ndze shanga kin ti harari kcikare, aah guga tsarinta vi piipiii dambayerna apani tu yana hara. Kamya yade ndze gabanwa yana bara ki ndzi ki kuri shanga suyene ngini tunga wul lema yaga msali. Yaɗisi ka wuti sungni kadiɗiwa sa mikh nnaanamtini yanagha msira. Amma mi har yaɗi namti sungni wa shansutu yagham msali wa antuwan kulleyi.